نفضل أنو تكون عندي القدره على طيران باش نكتشف العالم نشوف الجو نشوف الطبيعه نمشي الجزر نشوف الغابات نروح للأنهار أنزور البحار، ننزل في أي مكان أنا نحبو و مكتشف برشا أمور في هذا العالم ممكن نكتشفها لأول مرة.